Gaana nga ga dumwa ier- masha bi biye. Yaa shɛ agwatana zhe ma pana ohwolu hwaye go na hare ngɛɛ zhɛ ma ganga eenjɛ ti mi mo tono cenjɛ tinya. Zhɛ ma nda kwukeri gaa na nge yeri ma ndo magba maa ma yaga umatu eyejilo ubiye uwe beyi ga. Iwenɛ po, eyejilo biye ti yaga na mutu biye ya shepe gombo te kaana. Kwo yaa shɛ nu cɛnjɛ. I yeri sha butu ata na abu yajɛ umatu nu bwa bi yeri bɛ hiɛj inca ma kwuba cenjɛ tubu akana baa zhajɛ peye baa kwubɛ iyi ne she takashɛ be zhɛ bundana gabudu na bu name pe ga yaa shɛ i ɛlɛe bi ci bi zhe ma ndana. Gombo nu butu gaa na agwatana biyikwo na agwatana mpeni eri shi maa ma nama hare e hiej nci ugwu uzawi biyikwo mi o. Yaa hse agwatana eri ma kapeshengana ulwajna, gaa na she ahansa mi, ofwo elele ngee zhe, cenjɛ ti elele ngee zhe n yeri ma shapa biyikwo mi. Iwene po mubi biyikwo mi tebiye. Ngee lubi miauk mi mi tebiye. N yeri shi ma nda uzawa aba o. Iwen ibe leni pody kwo yaa shɛ iwe gondu ma, mhiej ugondu elele she ugondu te yace, inɛɛ na zhɛ nda maa kede ma kwuba emecimi en miauj mi mi biyi kwo mi nzha she ma da ma nda bu. Ma jala me gba ma ugondu. Elele na nge ma nda aka me elele eshe mi twa na miauk mi mi kwo ne biyi kwo mi. Yaa she kaa du agwatana ma kapɛshɛgana uhwa jna hare ma zha cɛnjɛ tupoho jdo. Izhe ma nkwulana ma gba maa ma zhaga nu umwamwa mu. Ta zhaga pata tanama. Gana biyikwo mi, na miau j mi mi ta zha pata ta nama. Anf ta yaga umatu biye no atwa na name pata. Ubayi bu jeme maa ebi zhe nu rom abe kwube iyi ne atwa rom a nda. I zhe mo nkwulana du maa ngee zhe pata. Ine shɛ yanda pata shɛ iyi biye manda me seshi du magba ma. Mbiyono cenjɛ ti mi oe ga she maa ma zha na masha mu we kwo nuuraik ko bu we ama ma zha ni masha mi biye naa na zhe mbiyono cɛnjɛ ti mi, tu gamba ni kenye m na miauj mimi, na atwa kpaaj naa na nge mepi nu ce nu unyizo ga. Aa zheme tebiye. Ishɛ eshe tɛkapeshengwa na akana ebi zhe cenjɛ tinya kwo ee heij ushepwu nya ebi zhe, kwo ee hiej anguwa nya, i she eshe tekapeshe ngwa. Ajɛjɛ na ebi yeri bo gega ne eye ejilo bu, na atwa na bu hwuri ishe eshe tekapeshengwa. Bikos, iyaje iyi ike ne obu mepi so, na ee zhe duma pata zhe bu kapeshe ngwanu. Uwa e hiej ehiej ya, bi beni na cenjɛ tupohondo tuna tɛ shɛ she tubu. Izheme ma gba maa njɛ ma sha mi biye. Usuwa masha mi biye abe nje iyi ne satane shɛ maa gaa be gwuricinje. Yaa shɛ eti yeleji. Hwayɛ ti yeri, iyi ne teni ni cenjɛ tinya Kwo na amerika. Hwuye go, atwa na teni la uzawa she maa nu tecara, hwuye go e gwurecenji a-j ba eri sha nu masha na oo mbiso na pata be teni po. Upresident, bu iyere aba ɛɛnjɛ aba bo wurigeni ma gba maa he hwuri gwulo na cɛnjɛ ta aba. Yaa ga shɛ masha mi biye ezhe ne apata. Ma nda du aduwa maa akana agwa tana ma kapeshengana uhwajna goma zha pata, agwatana kepishingeni ugondu biye, nu matu biye, ma gba mazhela pata. Ugondu na she maa du nzhe mama yaga, mo mbiyono hiuhiu mu, mo mbiyono mwanwa mu, mo mbiyono cɛnjɛ ti mi, mo mbiyono shɛ pwu mi uwo gombo tet kaana. Ugeskiya ubana i she eshe tɛkapeshengwa. Yaa yajɛ <hesitation> iyi gembi fwugwo na namba nuuraij tu izhe tu ma nkwulana ma gba maa, te yaga ma masha mi biye na akana eti beni nu ushe pwu tu. Nteyinjɛ na akana bishi mi zhe terusalem, bee zhe pata e leni teni shi aj Aka o, iwembee? Iwe masha na ate she geri ga. Bikos akana ee genji, aj hwaye iyi ne ee the nsa zhe nama saj. Gaa ta aa wa aj na aba ma gba maa a kwuba ma gba maa. Kede butu elele inagje aj naame aba o. Uwɛ masha mutu oe. Te nje ma masha mi biye atuba atwa na te name oe ga. Iwɛ ma gba maa, hii kwo yaa shɛ pe ga na akana ebi beni ma gbo maa nje iyi ne satanɛ ugha momo mbiyon gabu nu uraij bu kwo uraij ajama bu na na namba gaa tadu ibe ama lupa butu butu maa. Aba mma ti peni ma. Kwo yaa hsɛ agwatana bi kepishingeni uhwa na ebu beni nda gaa na ebi yeri ba nda ma gba maa yaga umatu biye yaga masha mi biye, ugwushiji gondu biye na zhe mbiyano hwaye yaa hse ngee zhɛ mo gwushigwo ohwolu ata, i zhe ma nkwulana maa ma zha pata ma nda du ugondu biye. Ma gba maa me gwure mo mbiyono mwamwa mu. Ku iyi ti seshi yaa shee. Bi zhe zha be seshi iyi gembi fwigwo nazhe bu mbiyono akan ebibeni shi, bi zha zhe ba mapa iyi ne the tahajnu o, bi zha shɛ mapa iyinɛ. Ibe du atwa oko ayaga uvediyo ga ma na hwuga ulabare una gembi ufwugwo. Ng zhe gomcingo uraij aba yaa ndo ij jete yo kulana. Nje ugwoje agwa tana iwe hetene na ompo.